قراءة العقول هي قوة ما تجيب إلا النكد. يعني مو فكرة جيدة هي أبداً لأنك أنت ما تبي تعرف صدق الناس يفكرون في ويش يعني هذا واجد يحزن. فالانتقال هو واجد مهم، بدال ما تقعد في السيارة ساعات طويلة، تقدر بس تروح من بيتكم لي الشغل أو لي البرادة أو لي المسجد. ويسهل عليك الحياة لأنه يعني يصير عندك وقت أزيد تسوي أشياء تحبها.